هختار ان انا اكون مضطر لل- اكل مرة واحدة اكتر من النومو لكن الاكل بالنسبالى ان انا اقدر <laughs> اقاومه اه <hesitation> لكن النوم بحبه اكترو بحب ان انا انمم متبقاش اخر مرة ان انا انام فيها